Prilli për mua ë moi i Pashkvet, moi i Shën Gjergjit, ë moi kur na njeri lehet pamet, skurse ë kapudhani prilli, prilli ë skurse ë kapudhani, përçë lehe pamet.